د ډېرو خلکو په وړاندې د پرېزنټېشن وړاندې کولو لپاره باید موضوع ښه زده شي او پراخ اضافي معلومات راټول شي، تمرین پرې وشي، د خبرې کولو له ساده او روښانه سبک څخه کار واخیستل شي، له لیدیزو توکو مرسته واخیستل شي، او د اورېدونکو پام وساتل شي. دا ټولې چارې د مؤثرې وړاندېینې لامل ګرځي.